المسافة الأجدر أمشيها في يوم واحد تعتمد على الشخص، بس عادة من عشرة لعشرين كيلو يعتبر مسافة معجولة، إذا كنت متعود على المشي يمكن أزيد المسافة، المهم إنك تكون مرتاح مرتاح وماتشعر بالتعب الزايد خلال المشي، لتحرك الدورة الدموية والأعصاب وتحافظ على ضغط الدم.